په پيشوګانو کې د عامې روغتيا ستونزې شاملې دي لکه چاقي، د غاښونو ناروغي، د پښتورګو ناروغي، هايپرټايورايټېزم او د ادرار ستونزې. ځينې نسلونه د ځانګړو شرايطو سره مخ دي لکه مېتون د زړه ستونزې سره. د دې ستونزې د مخنيوي او د لومړني کشف د پاره د وترنرانو منظم ليدنې ډېرې مهمه دي.